'O na mo'olelo a'u i lohe ai e pili ana mekiko o ka mea nui ma laila 'oia no ka mea ho'omiko 'ai nui ko lakou mea i mamake i loa'a ai ho'omiko 'ai i loko no ka mea ma mekiko ko lakou mea punahele a kela ko'u mea punahele pu mamake wau ka ho'omiko 'ai.